जो चीन के संस्कृति अ से काफी गंदे अ। तैका काफी बिमारी हा। तैकाके लोग काफी गंदे हो। तैकाके लोग केड़ा मकोड़े सब खाओ।